<noise> taku tio´ko ha´ra ñaa-m kuantua ri sika sa´ra ta ñaa vatu kana xiko nta in ña´a nta sa´ra ña kisiari kana ri ta´an ri ra <noise> ña kue kue ntatyikori ña taku tyee ixtali ka taku ña vivi ha taku un tye´e pan´ka tye´e nta ntakummi tye kuatyi so ko´yo ña sa´yo a ini ve´e yo a ye´e yo a nami koyomia ra ña sikari sikari nantukuri´a ra sa kue kue tyikori´a kuari tisi´n ñuu so i´ri ika ña satuturi´a ra sa takisia savi ta kun yuva a ta kuura kò´o keri ka tyi sa iika ntoomiri´a sa tavi sée ri tavi ñaka sa´ra nitua satuturi sa kue kue sia´si ri ra sa kitari nta kee tu´ri inka kua sa sika ri nantuku tu´ri ña kasiri si sée ri tini tavi´ha.